ياخي أذكر الله, أذكر الله, ولا تشيل هم يعني, كلنا نمر بأيام زي كدا, خلينا نسوي شي يغير جوك اليوم, تعالى تعالى, ونشوف كيف نعالج المشكلة بعدين, أهم شي لا تضغط نفسك, ولا تتعب حالك يعني, كلها دنيا, لا لا لا لا لا تزعل, لا تزعل, والله الأمر بسيط بسيط مرة, لا تشيل هم.